Gny fizarany mahasamihafa gny elo zao: misy an'ny tahony lava igny de lafa sokafa igny, misy rantsam-by maromaro agnatiny ao de igny am'izay bakeo misaro an'igny sikiny ivelany iny.